ജനകലിയന അഭിപരായന മാധിയമദ മഓലക മിയംതരിസാവന നഈതികവഇ തനപണാ ഒംജി ഗമിരാ പരശനവാതി। മാധിയമാ ജനകലഇഗി സതിയ ബഗാ നികസപകഷാവാതാ മാഹിതിന ഉദഗിസാവന ജാഓഗഡാരി പഡിയംദ। ആംഡാ കിലവരാ മാധിയമാലി ജനകലഇന ദാരി തപപാഓഡി ബഗാ ബയാ ഖംടിസാഓഡി। ഇജാണഡാ വികടിഗതാ ബഗാ രാജകിയലാബന ബളസാഓഡി। ഉനദി പരജാ പരഗിതവാഗി ദകകരപണി ബഗാ നഈതികധിദ വിരിദധവാധിപണി। മാധയമലി സതിയമാതരഹനചവഡി। ജനകലഗി നിജവാദമാഹിതിന നിയിദദ, അഗലഗി സവതംതരവാധി നിദദാരാ ദി।